Ndemede k’usen ubọk, akpa mkpo nnamde edi ndibọñ akam, mbọñ aka mma ndaha nda nyem mmoñ nyere, nyem mmoñ mbuaha Inua mmi, ntuk edid mmi esana nkura, nyem se ndiade, ndia mkpo oro mma, mbeñe Idem ndaha ukpep mkpo k’ufọk ñwed, emi edide ubọk utim eke ami nnamde, enh ñwed Isuana, men ndika mkpo k’Iwwoñ nkenyem mme mkpri mkpo eke nnamde ke <hesitation> esid Ikod mak usen odo efuri efuri Iditak Inñ, Isim mbubreyi nnyuñ nyoñ ndinyen se ndiade, ndia mma nwọrọ nketie ma mme ufan nni, nneme nneme nda mbo nduọk odudu Ini enye Ika ko, o ndiduk ufọk nkọsukhọ de nnana, usen oro <hesitation> Inyuñ Itakke takke efuri efuri, mkpo mfen nkamade nkip Idem mmi Inemesid, <hesitation> owu Ino Ikañ nsin ekebe ndisie mmi ntietie nsie ami ma ndito mmi nnyin isie tutu Ini aka, Idap ana ọdọñ nnyin, nnyin Isukhọ de Inana Idi Idap.